थोडी मोजकी स्क्रूड्रायव्हर मोंचेन जितून फूइचाइ मेचिनाचो नाट काडुंक उजार जाता। स्क्रूड्रायव्हर नातां घालून घुनेता तेंना नाट भार कींवा भीतून वाता।